رياضة بعملها بشكل وحش هي التنس بصراحة مبعرفش العب تنس مع اني حاولت حاولت حاولت العب تنس بس ما بقدرش ما بعرفش امسك المضرب مبعرفش اظبط ايدي بالقوة المناسبة أو اني اظبط اتجاهات الكورة علشان اكسب وعلشان اضربها بطريقة مناسبة